الشخصية التاريخية اللي أُعجبت بها هي خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان قائد عسكري عظيم في التاريخ الإسلامي، ولقبوه بـسيف الله المسلول. اللي يلهمني فيه هو شجاعته وعبقريته العسكرية. خالد بن الوليد ما خسر ولا معركة في حياته، وكان له دور كبير في انتصارات المسلمين على الفرس والروم. قصته تذكرني بأهمية الشجاعة والتخطيط الجيد في تحقيق الأهداف.